Canada, ne sò pöco, ma l'idea a l'é che fasse freido. Che anche de stæ no l'é che fasse sto cado. E, pe quante ò lezzuo inti racconti de Jack London, gh'é pin de çinsae - chi l'aviæ dito. D'inverno fa un freido da scciuppâ, beseugna stâ sempre à l'interno.